Ngguti ye chiti bari gor ngguti ye chiti tumdi bularghai buke dukya nje nuke ghai nuke anje nuke ghai nuke anje nuke chiti ye chiti ba nuke zimti ye chiti guba aanum banda ka gab nu gana kume buke dyine ke dabareni lagargatir bu magham wa zuza nduki banga a muti ku a za bonyeku kume song zunndii, song zundi nuka damta ghai waka damta larji waka damta ndukku waka subur anum nu anum nugha kume waangi a nduk wa ndola a ndukl wa si shangha nduk kada ba tu kala zundi kume jii ma dyin gume da chine saki tu nu vang dlundi ku abaku bu ghai banda tu da ba tu khang sheremku gomi zundi, zundi nuke shipaki gomi ma nake zundi bakar bu magham buta zun lagar gati bu magham ta zun khar bu magham ta gwa khar viti tagwa dyine ka shata ji daga bu larji fan mayi vidi be ldurar nuke chema shiran nu maghan chema khutonu njig nu munkir baran tu kha bamba tuk ma dyini magham zuki nu sarchi nang shimki wut nga munkir bag yeu shiki tag tuk tou nu. Tu donar a baki tu shwata nu tuk ma nake sarchi nuke tun ka dliki munkir bu magham meni ke fudar gwar danari dyem shi ku nduk gwarem nu zap bu dlunar barem ba nake dyini saki dyem khama dye jii sar ye aaki ba me bu nang chema wuten ye nduki nu dyine chema wuten ko ye nduki nu dyine chema dlunar ku bu magham ve anyi jiva chema gun memuna rem be damtar ku nu bonye nu palase be raptiki nuzhiiru inu jharum nu dakhalarku be dlunar ku gur gurdi ku, be song dyeniri ndu meri be khar wakakandi be darbu tunu be kanadyi ku, ndu barkiri nu kunshe jimbi bu magham nu ndolar cire kandi, chema wutan nu dyine dlunar bu magham tuk nu kunshe zur chire nu zalale bu magham suyen nu boote nu damshi ma dye dakhar ba rem dyem khubki nu bu kharem nu zum nu zuma nu gudau nu kunshe vurti zhaaji nu wuti kata zur dyi malkandi.

Ba wa nuke zhinki ka dakh laki woi baran wut ma ndolar banu yeremi nake dyi nuke shipaki anyi ndukku bu larji kushi wananga ni dyina dya balar bu magham buke dyemdi a lapmi zundi ba chem bu gwa zundi ba kume wanang nga a zuran kalar zhundi dya dyinu wa khama chemka du chem laprida wa, khama dyinu buke no goba ton duma shi anum dyinon ba ka khama khanu da nu ndukki nwe kya bu chire zhinerem gwanji banduk barkandi kashi khar nduk malkandi i mu? yaran nam zhum mari wa kha yema da kumu? zhum maari wa ka kha yema daku kunum? dya masiya ka baa raptikir nu shedenmu? yang nun tabaki nu bu nu buuda nduk jif <noise> nuke kya nu buda banda rapti bu magham ka kha ndu ndu.